أوف مع الجراية ما في ملل، والله اني لو جلست بين الكتب أجرا باجي حياتي والله ما بمل، راح أجلس أجرا كتاب بيجر، كتاب بيجر كتاب وراح أنتظر، هاي لييين يجي، لو أنه إجى بعد ثلاث سنوات مو ثلاث ساعات بيحصل لي محل جالس أجر، لكن إنه كيف سلي حالي ألف طريجة وطريجة بسلي حالي، الجراية لحالها بتسليني.